Ko wiyeete shoshila ko fitila kanjum hokkaata hite ko metkere to Jemma waɗi, un amfira fitilawa e janngirde ko e nder gelle, ngam ni un yia ko wakkanoto, fidowooɓe e gaynaaɓe ma e amfira e maajun fitilawa ngan.